Tsy de haiko loatsy ny fomba famandriha hotely <hesitation> hiroroa amy aternety. <hesitation> Vasa fa misy raha avao vasa gn'ao, fa misy <noise> raha raiky zany, la iny avao ro araha ze toromariky misy ao. La iny amizao manao azy, da bakeo mandoa drala. Fa drala iny zany fa drala fa anaty fa tahiry amy banky any iny avao zany, iny ro alà aloa aminy eo. <noise>